Ba’zi odamlar itlarni doimo agressiv deb biladi. Lekin aksariyat itlar o‘z egasiga va atrof-muhitiga bog‘liq ravishda juda do‘stona bo‘lishi mumkin. Shuningdek, itlarning faqat buyruqlarni bajaradigan mexanik mavjudot ekanligi noto‘g‘ri.